Si 'hiaj 'ngo xataj lí hia 'hiaj si-skitinj xuj nano' xuj chaa 'ngo chun chakan ba nano' chuj cha 'ngo chun ba rán, hia o' kuman hiaj ruhua xuj ní' asij nin' un si 'hiaj xuj ni nano' xuj cha 'ngo chun xi ba, ni naran' xuj tanej kamin 'ngo tasu nej 'ngo tasu nne, 'ngo tasu ñanj nakaj tanej kamin hiako' nej 'ngo tasu atsíj re'e nej, ngaj ni nakaj xuj ni ta 'hiaj xuj si-skitinj xuj ta nanj ba nej chuku loti nej, ni bé ta 'hia xuj naran' xuj ra'a chun rachi' ni uta' xuj si-skítinj xuj, bé ke chaa nej chun ta ni 'hiaj xuj si-skitinj xuj nun xuj ni tá xuj ta chaa chun, ni ba 'ngo nej chuche man ba taaj ni maan nej 'hiaj chrun 'ngo si nun xuj, aráj nej 'ngo chúnj ni ara nej atsi chuhuaj ni ba taaj ngwii ni uta' 'ngo nej maan ba taaj ngwii numin nej man, katin' be' ni ara nej atsij chuhua ni nun 'ngo chuche lí ta, bé ta min 'hiaj 'ngo 'ngo nej tukua chuj ri'hia ni chuche lí ta, bé chuhua ta nun xuj uruj xuj 'ngo chuj lí nej bé ta ba nej chataj lí ta nej, loti lí ta nej bé ke chuhua si-skitinj chuj uruj 'ngo chuj lí ni bé ke chuhua xuj ta chira' abi chuj ni ba'anj xuj, bé ta ni naj si-skitinj xuj bé ta min 'hiaj nej chuku lí ta.